अगर मेरा अपना फास्ट फूड का रेस्टोरेंट होता, तो मैं उसमें चाऊमीन, सोया चिली, पास्ता, और तरह-तरह की अन्य डिशेज जैसे ब्रेड डाबली परोसता। जैसे पास्ता के कोई नया तरीका बना कर खोज लेता। जैसे पास्ता ग्रिल टोमैटो और एक और फेमस चाइनीस डिश हाका, इन्हें बनाने की कोशिश करता।